تصور کٔرِو زِ بہٕ چھا مسافر تہٕ اکھ اجنبی تہٕ مےٚ چھِ وتھ رٲومٕژ۔ گۄڈٕ پرٛژھٕ بہٕ لوٗکَن اَمہِ جایہِ مُتعلِق تہٕ پتہٕ کَرٕ بہٕ پنٕنۍ جاے زانٕنٕچ کوٗشش۔